<hesitation> kurtinooji, hoɓe fuu ana njogii adadu ko ndokkata. <hesitation> so wanaa tawee aɗa anndi ko yimɓe ñaamata. Aɗa anndi ko ɓe njarata adadu muuɗum, yimɓe warooɓe eko kaanɗaa hokkude sakiraaɓe maa. Ɗun kaa faa keɓaa ittaa sunooji gonnooɗi e ɓernde maa e tampereeji muuɗun. No laatii kaa fu, <laughs> woɗɗaade gollirde ndee kaa ɗun ɓuri. <noise>